Nini marafiki jane vene navenda vaboya kazi vyaboha, kuishi na vantu vyaboha, vare vene voishi mambo yatofauti, va nini si ni vasakaa amuna, varavene voishi mambo vyaboha na vantu, vakaboya kazi vyaboka vakasalara riziki jahalali. Konafumire kura nodoma nolala ni kiitika kura kwera, ni kaendelea kii nakazi vyaboha, vara nvivya nosinasaka tuku navara vene voboya ya via ya tofauti, ni niridoma nae tuku.